درجة الحرارة الأمثل يعني خلال النهار تتراوح عادة من عشرين إلى خمسة وعشرين درجة مئوية، لإنها توفر راحة للناس وتساعد بعد في النشاط، أما خلال الليل فالدرجة الوترية تكون حوالي الخمسطعش إلى عشرين درجة مئوية، عشان بعد تساعد على النوم بشكل مريح، لازم طبعا تخفيف هالدرجات، إختلاف حسب تفضيلات الناس في المناخ الموجود في كل بلد.